<hesitation> egento keragera gose mbotuko nkorara narenge tindara, omonto amachenie, onya kimenyete ase banto batari monoo, omonto amachani aonchokanane gesona rioka rioka. Abwo mpaka ng'oboe botuko, ekia kabere, omonto obwate omwana. Omanyete nabo ekegoikera mokorara na omwana oyio buya eike engaki eyemo, omwana oria takora ki? tarara obotuko obogima. Eria nabo nere eragere, <hesitation> tinkora ki? Tindara, ekia kabere, nyigwe ebikuro, na ebikuro nabirobia nabirobia nabo bikogera tinkore ki? Tindara. Gose, chingoko chibuga buge egesumu ime, naro nabo ekogera tindara mbore na omoibi ochire koiba, gose eng'ombe eonchokanane bwakia, naro goika ntaboboke ndiregereria nki kiaba, <hesitation> naende egento kende, chisese chikoge mono mono mono, naro mpaka ng'oboe mbore nki eke ntikorara omanyete goika nsoche bwakia ndore inki kyarenge, eh. Ebio nabio ebinto biragere, tindara obotuko nitware ebirengererio bwakia, gose, omonto ang'akere esimi embe, nero nabo eragere tindara mbore ndi kaa bogokia, tonyorane nere, ang'erese amang'ana ki aya are gokora ki? Arenge gotebia. Ebio nabio ebinto okonyora moono bikogera ase inche ntari gotwara obotuko obuya, ndarare, mambia bokie, gose omonto angechie. Omonto angechie omanyete nabo ndabe tindara, ng'ochokanane borere, naonchoka, ng'ika ekona, naonchoka naro iga gocha ensinyo, naonchoka gocha ekona, yaani nimbwate emechando emenge ekero omonto angechirie. Toro ndiri gocha eh, gose naende riria maybe oigwete bobe, nabo ogoikaransa igo, oigwete bobe, omanyete bono toro tegokora ki? Toro tegocha. Ebio nabio ebinto ndaangie, yaani nkoe nkoteba ebire ebibe ase, obogima bwane, biragere tinkora ki? Tindara. Omonto antebia ringana riibe, <hesitation> gose ebiasara biane bigue, nabo bikogera tindara, mh.